Ah, ie ilay hoe <hesitation> hoe mandeha hanao an'ilay anona an'i Elon Musk iny? Hoe mandeha any an- anabakabaka? Tena te- reveko l'ty iny projet iny a, raha ohatra hoe tena mahazo an'ilay vola aho tena ataoko iny. Dia any mahita hoe rehefa avy any anabakabaka dia ataoko kokoa avy any ambony avy any an-danitra nareo!